Fomba fampiasana aspiratera mahomby agnatina tragno zao ai <hesitation> ino ma e, alainao le aspiratera igny de le a- entana an-tragnonao akao <hesitation> batabataigny daholo de <hesitation> asesy tsara ampagnarahina tsara le partie jiaby am' tragnonao ake le aspiratera de am'jay afaka tsara daholo le vôvoko jiaby an-tragno.